Kaisa party ba tongthokmung ni sal o ang kok sana nangkhe jotono khulumwui chengnai. Aboni ulo ang ani bumung tei ang tamo khai abono sanai. Ani khani kok no sanani sujuk rwma bagwui jotono hambai janoknai. Tei o sal o chwng chamung chalainai mwslali. Jotono koboknai kha bai khukbai walaiya suklaiyawui chalaina nwlaina bagwui. Party paiyasak joto no kaisa kaisa no borom rwlawuii tonglai di hinwui sanai. Paithago hambai sana swkang joto ni hamkwrai ni mwtai no manwui tong di hinwui sanai.